Ɛkʋsɛlʋ lawʋ mɛ ɛkʋsɛlʋ wako nazɔɛ nʋmɛ iti iti mʋa akɔnasɛ tʋmʋ ʋdʋ balɔ ɔnanasɛ tʋwalɔ bawʋ ʋdʋ mɛ yako ɛlʋ tʋnʋ ʋdʋ bafa nalɔ lʋmʋ iti yakʋ nʋ ina yakʋ nimla mitiɛ bʋakʋ akʋ bʋala mɛ akɔ navani wakɔnasʋ alɔ mɛkasʋ nʋ aa tuni kakʋɛ mʋa tʋnikazɛ bafa nalɔɛ mʋ abʋɛ kʋ nefʋe kɔlɔdi kɔ mamʋ nɔ mʋa mɔmakʋsʋ nʋ mɛ nasɛlʋ mɛ iti la ɔla ɛkʋsɛ ɛlʋ lakɔlɛ ɛkʋ bʋɛdi kawʋ kʋ wodola mayɛ aofʋela medola makɔsʋ yanɛtʋ nʋ <hesitation> ɛkʋsʋ alɔli makui dʋnalɔ bafɔ ɔdinana na sʋalɔ ananse ananayɔ iti yɔ sɛalɔ yɔsɛlʋ mʋa kɛ nabakɔsʋ ɛkʋsʋ alɔli mɛ afɔsɛ ɛlʋ la mɛ yawani yaxa ɛkʋsʋ alɔ ayalɔ mɛ ɛkakʋ tʋnʋ ina nimla nʋ ili bafa nalɔ o.